<noise> Ny basant festivaly zany da fetin'ny ririny a Pakistan ao i io miaraky amin'ny volondaveny sy fehezam-boninkazo. Da misy koa ny Eid al fri sy Eid ul-Adha, fety <hesitation> ho an'ny islamika sy ny fifidiana fiainam-pivavaha.